Gento etogokwanera ororonyambe, <hesitation> oronyambobe oro orokosi orwambo, orwambo oro igo orokorosi ekero ya rwarosiri, oro gokonya oronyambobe kobwata endagera yaye, obo ebinto mbire bigocha ebi ebike ebike ebike iga bii biribi bo gekoria, okoenda oronyambobe rokoria, igoooo bikonanta. Orwamboro rwaye gose orwaki rwaye, gooo ogo <noise> egento kende gionsi ki yacheire iga gekoiruruka egekotarera aroro, naki giatere rokonyegera asinini oronyambobe rwaaaa manya ng'a omoo iumo egento giachire aiga enda gose endagera gose eh bono, ase ebinto bikoirurukana mono. Naaaa oronyambobe oro, eee ekero roroseti nkobwatanirure ogotambe iga ase ase asa aywo goririr gorirurwa aagachire ngo chiusi chiri chiaye, eusi eyemo koyanyegera, rwaikire korora ng'a nki kianyegeria. Etabauti nero ororo ekero embeyo ekonyegeri kera ere enyinge, na ekera egento giatachire ororo, korwa arurbt eusi eyemo ebutoke, oronyambobe oro rwaikire aro korora nakorosia naende. Mono naende, ekerooo oronyambobe orooo rore iga abwo ase ebinto ebi bionsiii pi bikobwatwa aroro, mbiro bikobwatu ki booo oronyambobe botarikoria. Ebio nabi bionsi bikogenderera gotinyia obonyamasi, bwa orwaki oro rwaye gose orwambobe rwaye rweeee rweeeee oronyambobe oro. Na oronyambobe, <hesitation> ndobwate esumu gekogera aum mu mono omonto okune gose rogotare, ndobwate <hesitation> ogosaria ase risankwa, <hesitation> gekorera kero oronyambobe oro rokori ebinto, bire bibwate esumu eragere <hesitation> egokoumize, naende mono oronyambobe na orong'aini sana. Aaa iga ase echiusu echi, okominyoka kwaye gokoba raisi gotamboka korwa asa amo gochia asa ande aa ase robwataraneti orokobwaterania ara kabere ase rokominyoka, rwaminyoka korora ng'a ege orwaki rwaye mbuya rore, gento kende kebe nkeiyo kere ang'e ki kegerage gose kiachire ororo, iga ekogera orokoroma rwasiara amache aita omwa oria ooog gento keria kiaiga kebe giachire aseeee ase orwaki oru rwaye. Bono, oronyambobe mono ndobwati mang'ana maaaaange gekogera ndorigotara mono korigia endagera, iga erokobwata goet goetera, ase ooorwaki rori rwaye <hesitation> ororoseri.